जा सवाल में तो केवल तीन कलर है। ब्लैक ब्लॉन्ड और रेड वैसे तो नैचुरल तरीक़ा ते जो है, पांच तरीके के हेयर कलर होताये। ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, व्हाइट, रेड और इनकी कछु शेडान आये। जतेन और आज कल तुम नई के जोर चले जयो, तो नई तो जो है। कैसेऊ बार कर देतुन तुम्हारे कैसीसे कलर के करवैलेयो बा पे बार हरे नीले, बैंगनी, सन्तरी, कैसेऊ करवैलेओ। चुंके आज कल जो है, हेयर कलरबई पैकेट आनतेइयें वांमे तरह तरह के कलर होतायेइन।